<hesitation> Mameloka heloka- mamela heloka ny zavatra rehetra aloha ohatrany tsy mitombina satria misy zany olo manao raha <hesitation> tsy ampiheverana mihitsy fa misy koa gn'olo manao raha azo leferina satria tsy kinainy le izy fa tonga tonga hoazy de lasa <hesitation> heloka ho azy.